الثقافة في تايلاند خليط من التقاليد البوذية و التقاليد الغربية، الديانة الرئيسية هناك هي البوذية و ده بيظهر في المعابد الجميلة زي معبد بوذا. ال اكل التايلاندي مشهور بالبهارات و الطعم الحار عندهم مهرجان مشهور حق راس السنة التيلاندية. التايلنديين بحبوا الرياضات حقت الموية و اليوغا و اللياقة البدنية جزو من حياتهم اليومية، الثقافة التايلاندية كمان بتعكس روح الاحترام للعيلة و المجتمع.